Indonesia oa pañandepo siu aravitupe mopeti eta chaupopa irundipa pandepo arasa pe kua ikapital jaeko Yakarta oïko Contenente Asiape ñee oficialva jaeko Indonesio